Дар як деҳаи хурди кӯҳӣ духтараке бо номи Лола зиндагӣ мекард. Вай аз кӯдакӣ қобилияти нодир дошт бо ҳайвонот суҳбат кунад. Лола ин қобилиятро истифода мебурд, то деҳаро муҳофизат кунад ва ба ҳайвонот кумак расонад. Одамон аввал ҳайрон мешуданд, вале баъд фаҳмиданд, ки Лола пайвандест миёни табиат ва инсонҳост. Вай рамзи ҳамдигарфаҳмӣ ва муҳаббат шуд.